टास का पत्ता ना कोई योच है कि पहला समय में मनोरंजन का लिए या टास खेली जाती थी। और एका मैं जीत हार को भी रखता था। कि लोग पत्ता निकाली न पुछता था कि कौन सो पत्तो अगर वोज नंबर को निकल तो का मैं जीत हार भी होती थी। पैसा भी जीत था था और लोग एक तरह से मनोंरंजन को साधन भी रखता था। और एका लोग पैसा से भी खेल था था जीत हुआई हर भिं करता था कि कोन हरे हो कोण जीटो सैठ बतवना पर पैसा जसो। सट्टा जसो काम भी एक पत्ता नका साथ करता था और बहुत अपना मनोरंजन के लिए भी खेलता था।